अगर कोई कोई असो व्यक्ति रेवे जीने कई कई कर लियो जसा की कोई ने आत्महत्या कर ली या फेर कोई नदी में कूद गयो। <noise> और अपन से कोई ने के दी की अरे भाई आज तो फलाना ने आत्महत्या कर ली। और उ आप अपने कई कई लगे तो सुनता ही मारा तो होश ही उड़ गया। की बाप रे उन्हें आत्महत्या कसा कर ली होगी। होश उड़ना की अर्थ है कि अचानक अचंभा में पड़ जाबो। एक प्रकार से बेहोश हो जाबो।